اه هو باش نخير راني نكون نداوي قاع المراض ولا نتحكم في عقول الناس. وشوية لشعيب يعني انا بطبعي انا وحدة نحب نعاون الناس ندير الخير. يعني ربي اما واحد يتسبب انو يداوي ويجعلهم صحتهم خلي كل واحد يخمم كما يحب